Eh nalo aguna pritaim nalo kae taim nami manabu nalo takai tusagu nalo kae aiani stirin kae solaea kalo aiaini atugu isimani aniani manpa sola kakanai manpa lo atoka ita lae manpalo tusamani, tape rai lago nalo manpa lausaima, nalo pritaim kaua kae mamnabuai ia taka kae lao kai lao, aka takai kae tusagu, ida waka ta kai aloa, elae kae tusaguasa pritaim agunataim namini malolo. Nalo initaim tagu waka sagu are nalo elae sololataim kae manabu kasi saia atugu dipa wainau ine patoko waka, auna taim ma rausu elae paparataim kae waka ua waka sololataim kae tusagu, kakae waga waka elae kae tusagu asa waka kiki ita lae rumai kae alo, nalo kae sasau, aiaini kae lao aka ita iae sa ari papauto patalo golo aka sa ita laetaka tusagu kakae wagana waka aguna pritaim ai, elae kae tusagu toasa kaua kae manabu, taim nammin manabu waka kaka aloa ela. Nalo elae kae tusagu kasi na taina namin manabu are aloni dedeava uma aikala nalo kakae wagana waka kae tusagutoasa, kakae wagana waka paparataim ea tanibaina ia odaodale nalo tadipa okuau nalo waka kiki taka lo alo, mane dipa kaisiau nalo adinai rumai waka kiki takka lo aloa, aka waka tadipa. Lao ia, asaunala atualia isidia kae tusaga kae tukauto aidia sagu, taim e nalo kae kakae wagana waka umano alon dedeava umano. Ito tagu lo lauo, tagu magota elae kae tusagutosa, lolosalataim kae manabis kae tusagu atogu, maket tadipa mamaketiedia elae ita maket manipa namani waka elae nalo maguna ma rausu tusogu, turarema kae tusagu itala rumai waka kiki osa kae alo asa.